יא, ס'איז דא אליוו אויל, ס'איז דא <hesitation> אוואקאדא אויל, און ס'איז אויך דא וועדזשטעבל אוילס. און, דאס איז ס'איז אנדערש אלעס האט א אנדערע טעם, און און איז געזונטער און אזוי ווייטער.